A sa´a saña ja mada chi janinida ja ja´ataga inida sa´ada nteyu ji xe´e chi xe´e chi mada in a veeji ja kuu xee kuchi tetu kuu xee te oxeete chi tuo kajini, in kajonada ina nasa kuu wala kee janta kentate nu oyo te oxeete chi oja yuka te kajata xee chi kuu verii kaja tinuji oxeete chi iyo ja kua´a xee kivi te yua te kento nu yo mada chi jataga inida te sada nteyu xee.